عشان ننضف التلاجة أول شي نفضيها من كل شي فيها، <hesitation> بعد فضيتها وجوة التلاجة فاضية، اه نمسح الرفوف بتاعها بالمنظف، أو لو في مكانات بقع صعبة نمسحهن ونمسح كل التلاجة وأي مكان فيها كلها نتأكد إني نظفتها الأجزاء الجانبية والمقابض وكل شي.